Negny piso ndraiky mitovitovy amin'ny amboà teo foagna <hesitation> raha ohatra ka hoe tsy tsy voatsabo tsy vita vaksiny izy mety miteraka aretigny amin'ôlogno amin'ôlogno mifagnosihosy amin'azy de mety pià koa amin'ny <hesitation> zay no tegna matetiky misy amy piso pià.